Crìu ca l’arti è mpurtanti pi la menti e dunca pi la saluti pirsunali. Si semu armali suciali, è mpurtanti ca tenemu boni relazioni cu l’àutri e dunca ca semu di bona saluti mintali. Ma l’arti nun è sulu chistu, è puru un missaggiu pi li generazioni... pi li generazioni di lu futuro, eccu.